An atwërö ngeo nï gin mökö n'okwokwota ï thunona rac, ka acïdhö ï öd yath ëk anwong pimere n'opore ï lok kom gin n'okwot ï thunona.

Onu ërömö mïö coron bedo na leng ënë kinge tic kï coron ïrömö lwökö ökö onyo iketho buru ëk lwangi kür önywöl ï lakë onyo iloro ökö caa ökënë ityeko tic këdë iloro coron ökö ëk kür lwangi onwong karë më dönyö ïë ka tio këdë bene um dhögë ökö na bër

Koth cëm na an amarö rwök obedo nyig yen, ngwedo, cëm na nyige, dek apia kï pii më amodha.

An amarö rukö bongi na böcö na pëk.

An acïdhö ï lobo na path, kanya acïdhö ïë ënë Kenya Kicumu, acïdhö më cïdhö kwanö lok k'Obanga kï ï baibol ënë an acïdhö akwanö ëka akwanö künön pï dwethe adek.

Ngö na an amarö tïmö ka tic mörö ba ödïa obedo cïdhö ka pwonyo wer ï kanica naka thon kï kwanö Baibol.

Mac elektricity tye.

Peki n'anyira nwongo ï kabedo na an atye ïë më kwan ënë nï, anyira tye gïnï kï pëkö inwongo nï ka caa mökö ëmath ba ökwanö gïn thamö nï athïnï mïtö ënyöm ökö, Më arïö, inwongo nï kite më cobo pëkö nön obedo më pwonyo jïï këkën.

Lwak më kabedona obedo gïnï okone pïën gïn winyere akinagï ka lok mörö tye.

Tëk k'ëcwö winyo dhero na nwongo ën winyo dhero nön caa kï caa onyo caa kïbëc, ëcwö nön myero ömëdërë kï nënö yot kome opimere ëk önën ka cë gin mörö tye na rac ka gin mörö ope myero ömëdërë kï ryëryërë ëk ögër yot kome na bër ï karë ducu na ën tye na kwö onyo ï tio tic.

Atye kï cïlïng na dit n'arömö gwökö ï bank, arömö gwökö ökö ï bank, ëntö na calö Ethur më karë ni, pol jïï ope gïnï kï cïlïng na nwongo na dit onyo bïacara mörö na kelo cïlïng n'öpwöyö iter ïgwök ï bank. Ëntö pol karë ka cïlïng tye jö anënö tïmö bïacara na dit, gïn tero ökö ï bank, gwökö gïnï cïlïg-gï ï bank.

Kwan lajö ngec ka lwak më cakö bïacara na thïnöthïnö ï kabedo.

Yodhi na kwan ökönyö kï jö më pacöna pï yeo alökalöka ï kin lwak obedo nï, yeo thama na bëcö, ëka thon nywakö thama na bëcö, ëka wörö moka ka lwak,

Cem na könyö cwö yot kom cwö na lübërë kï köp më nywöl ënë cem na nyige, pot dëk n'obedo ngwedo kï gin amadha n'opore.

Gina jö më pacöna ötïmö gïnï më mïö lwak makö kwan calö gin na pïrë tëk obedo, wörërë, tic na tëk na kelo lönyö pacö, ëka wörö thon thama ka lwak.

Yoo na bër më cangö two lyetho obedo nï, myero iter athïn ï öd yath wëk epim ëk enge ngö n'okelo lyetho nön.

Yodhi na jö më pacöna tio gïnï ködë kanya acël më cobo peki na lübërë kï nwongo kwan ënë nï, puro cem, gwökö leeni, kï gin n'ëcadhö më nwongo cïlïg më mëdö rwöm kwan.

Gin na rac më nywakö jami na thïnöthïnö na calö olyedi, kwacï apor onyo akëth rac rwök ka ngat na tye kï two jönyö ka dökï okuro kï wie onyo ökölö kï tyënë onyo öjwaö ajwalak köbö two pïën nwongo remo lakë ni ököbërë köbö two na nwongo ën tye ködë

Dhakö na döth myero öcam cem na kelo cak. Cem n'ëcamö calö pot dëk, mano obedo nyige, ëka mana römö gïnï madhö na më mëdö cak.